Taxhidá'a chí núu nakujá niché kuanxé hochení xhí nrívii xhité, nikédaxi tiké nrikuxíte niké ndaxhí ké chí nrikuxhí jaká xhídaxi nruku'la lachuku nananinxhí té nexhí kunó nó, nuú nu da'a xí té dakantanxí nriaté najá taxhí daté kuñá kuta'a, taxhidá lulutí naché kuti nanúxi tadaxí yukú ndeana já noché tinródoxi nreaxi nde, axinó nrekú di'ixhí nridaxí tenixi kutió ná jatejá ngu kateña tenda nú xhidaxí.